owortel mene nako wa ojomo nanga kesehatan iofi nanga lako itarang pokoknya manfaat kai ngoe tamate manege nako waojomo to nanga kai ibersi nanga lako itarang.